A pisak atau a menulih lagu senuka kou yianlah Ahmad Nawab yianlah likou Malaysia mun subat lagu atau jegam seni kata lagu sian popular gak malaysia yianlah aien Ahmad Nawab.

Seni wak senuk.akou angai dagen tudip kou yenlah seni berlagu jegem pisak alat musik

wak imun wak selalu den kou ienlah sayur kakung, sayur timun buah labuk, buwak retek, sayur sawi, buwak periak, sayur pakuk sayur ngah sayur ngaham

Biasa binatang wak niman dagen masyarakat melo ialah sieng, asu, siaw, itik ,manok.

.dokumen wak perlu bak bei pingah mun bak makau dagen liko atau luar liko ienlah kad pengenalan, paspot, jegum kawak telou perlu pi pepigah atau pigek surat kasihatan telou, megieng inou-inou terjadi ataupun telou pedih inou tan gak liko a, kena deloien pegui ataupun rifer gak kasihatan telou

Alat-alat musik wak pernah nisakkou yenlah, mun alat musik moden drum, guitar jegem piano, mun alat-alat musik tradisional wak nisakkou yenlah gong, canang, engkromong jagem hendang ataupun gadeng.

Mun a kou cara bank online yianlah bei diak jegam da pidah yianlah telo da payah ba mapun bank atau bersusun bak miteng duit gak saudara mara ataupun ba subat urusan peribadi yianlah kebaikan bank online

Cita-cita kou gak aneak-aneakkou yenlah. Akou lok loyen bak berjaya dagen udip-udip loyen jelau-jelau jegem bak diyak-diyak unlah.